Shangamoto ndwe sedi kumba duniale ni vita, vita fuma mavandu shakulolia ho ndweni ho ho nduliza saivi israeli na na mlebanoni sukwa limana kazarindwai soka maskini ya mu kwetefo kwera sinzshi vato womfita tuli emba yosu ndira maria hatuwari tirangara ishini iwe na amani kwasabava ndwali wana bila sababu njoosa alisengeta ntitavia muwa kuliva note ko changamoto ikunda sairi ni fita fyo undi fooni